<noise> Ny <hesitation> mahasamihafa vitsivitsy mahakasika ny soavaly ndraiky ampondra: <noise> matetiky <hesitation> alaoha ny vatagna tsy mitôvy, liaraiky maventiventy, araiky helihely, aveke koa ahanigny tsy mitôvy, ny fandianagna tanjaka tsy mitôvy, ary aveke koa le <hesitation> fomba <hesitation> ataondreo matetiky tsy mitôvy.